<hesitation> Ny lamasigny ndraiky edy e, <hesitation> fandinihako agnanjy zegny karaha misy moterandraha agnatiny aka, de <hesitation> raha ôhatra zegny ka le misy sasany le hidiavagna igny izy mampandeha agnanjy igny, kaofa hidiavagna zegny le <hesitation> pe- misy pedalendraha igny de mihodigny zegny motery i akao, de le <hesitation> fil fil andraha sy taretrindraha ampesaigny regny zegny mitsatoka amina <hesitation> fanjaitry hely zey hoe, de <hesitation> igny amzay zegny en fonction-le fihodignan'ny motera igny de igny amzay zegny no manjaitra le- le lamba ataontegna ake.